Chinriti no dita ta chikodonri i'ín, dita ini ta chinriti no dita ta ho o on. chikodonri i'ín ta kichannriti, a kixhannriti xhín lia nruchí, a lia tiaya'a.